भई देखो बात यहाँ है, रात की बज़गी ग्यारह, था भाई अब डीजे बजा रिया तो यह सही बात तो नहीं है, भाई आसपास आला तो बेंयूते ही नहीं गिवे भी जागी रहे हो गए, उनके कोई काम नहीं है, भाई सारान सोनो, दनवाजलादी ओटनो, नरान काम पे जानो। जात्री भी बात तो, अब ता समझ नहीं रहा, रात रात भर डिजे बजा रहा, गान बजा रहा, आवाज गर रहा, सही बात तो नहीं है। आप लोग बोर्ड का एकजाम भी चाल रहा, छोरा फड रहा होगा, तो ताहें सोचने तो चाहो है, कई चु बच्चा पढ़ाई कैसा कर। समझी निर्या वन बात है। यह समद्धारी आलिबाद नहीं है, था यह वैसा समझनी चाहिए कि सामन वाला के भी दिक्कतारी होगी, कहीं ओरे हो, कहीं निओरी हो, उनके भी सत्रा काम रहे हो। करें वह अरोग यह मुद्दु। और क्या बताया है कि भाई थांड डीजे बंद कर दो। आ वाज मत करो और बजाने ये तो कम होगा न बजा लो। उसे तो काई दिक्कत हो गई न।